איך מיין אז אלע- איך קען נישט צופיל עסן וואס איז געווען אמאל וואס מ'פלעגט אמאל עסן וואס כ'וואלט געוואלט עסן, <hesitation> איך מיין אז די עסן וואס מ'מאכט היינט ווי בעסערע עסן מ'קומט אויף, <hesitation> כ'האב מער ליב די נייערע עסן און כ'וואלט נישט געוואלט צוריקגיין און עסן עפעס וואס מ'הא- מ'פלעגט אמאל מאכן.